البلايس إللي رحت لها في المده الاخيره هذيه :روحت زورت سيدي بوسعيد ورحت العاصمه تع تونس ،ورحت الحمامات <hesitation> يعني عجبتني ياسر ماحلاها في الواقع <hesitation> مزيانه برشا وهيد كل شاي في الفتره الاخيره إللي سرالي.